Ah ozani ya yimu kwo gbimu ko ya, owo ni ishi nigbojije ya yalo ni wo nayigye na koka kpa wogahi, abagye akoka, akoka akomani, komani, adiyika ela, omani, adiyika ela omani, ase ni yo neshi akadamo omani oyalo, oyomoni oya shoshi, oki ya shoshi, oni igyolo yagye n gboko kojije ya yalo, oya shomotu, oya lumonye ko koka keho, ikweyi keho, an gbagye shia shehopa, ese lono ya wama, owoni awoteye ko kpagya ka ba yojije daha kelowa abagya shi ni adiyikaha ela ko koka, oka ni aba kani ko sheho, asheho shashishe na ga wilo, bawii owi woza neshi falo, owi ya yase iyebya, iyeho gyo wase neshi owi ya kamo iyeho wase labi, oya shoshini ababagye, oya shomotu ogyolo yigyel ya koka ome panu, igyolo yigye ni gboko kojije, mepa wo omase ni ya gwowu ga mozani ya gbodagye okpagyeni, ya mawozani gboelagye mozani gboda gye ooh okpagye koko kaha tegi nye nye, ga mozani gbodagyu ko ko ko no ni, ga moza ni gbodagye okpa gye ko bauchi ni Nya moza ni gbo da gyu okpa gye ko lagos ni, nya moza ni gbodagye okpagye ko jos ni, mya moza ni gbodagye okpagye ko beniwen tuta tiriri ni wishi mani, oza gbodagye oza shushuku ba gbodagye, ka wase ni abaku baga leba, ya ela kase ni abaku ni yaba, ela keho gbo go gbo ko kpagye yaba, ela gbo gbo kose ya ba, ela gbogbo kotusu ga ba, ri ya sho matu ni, igyola yigye iyama woma iyama, iya mebe nase ba kpefu kpiyiwa ni ba ngwiyiwani iya ma oni ya yu yagwabo ikwuyi ya mawoza ni ya gboda gye ni ushi nye, ikuma iki ya shotunehe, ipukishi gbay yi kulu ya gbola la inshi, iya yimu kogwa na gowu na moza ni ya yawu owu ni, igyo gowu ni moza ni ya gbodigyu owu ni oya yotu yasha, kweyi nya ah mawa mumani, mozani ya gbodagya ebe mani, mozu mani ni ya gbodagye ebe mani, moza mani ni ya gbodagye ebve mani, owoni oza ko gowo li gyolo yabalo, otuli ya biya, owo ni za ko gowu yabalo kwe igboza ni yu ya yboshu ko go wu ni lo, ebe iya yigye ya zishi sose do oka koka na ba bagye kasepa ni ba ko ka kwe ishi ni gbojiji ya yalo ne yigye kpo ipomali, gigye kponya, kpa yi aka daak awo ase mani nyiso wase neshi, omasu ageyagyu dawa toweo gbo gba, kawoso naba dawo iye nilo, owoni oggolo nyiso ni aya yoza neshilo, aba molalo ata mase ni wena bo kyude bo, ato mawa byo yishila, aba mawa bipiya mepeshi lalo Owo ni oyiso oya yoneshi ogeya mase ya towo gbogba, mase ya yo ma sa sesalo abamo omani woyi kanaho ya gani adanu kpinanu biyo neshi, ayi mani gishi ko biy, neneshi, oya shomotu ni ami gyo kiyigye ni gboko kojije ya yalo ni vapashi wa, wamwen inroza ni ya minyo oya shomotu na kpayi takpa kweyi na sasa an sasa dawa an kadawa, sasa ikweyi kiyigyi kpo ikinabo, sasa ikweyi kebe kigyashi gogogogo ni, in gye ni yadawa ikweyi koni awo mani oya yayi leke ba joza ni gbodagye ene ni, oya yayi leke ba gye kamo, ash oza ni yebe mani zi ni ona, oza ni yebe mani ya yigye kpase lo ni ona, kwokwa na sasa dawa kwegi kogwu koni akwe ka sasa kogwu ni kamo ayebu kipu kaggashi nye mo anaga gbayi, ama na ga ogwu mo anu yawama, oza na agaka nye wakanu, ahga ga agagbo mo to, owoni agyo gbogboga aba yo ogwu ya yashoko na dogboga, awa gyoloho gogboga, dogwu moto oza ni a gaka ogbagi ni yoma kini agbogboga abayo shoko dogboga awoza rore ko gboga ogwo mo oya gbo dugye manilo. Oza ni ya seka ba kamo, oza ni ya na ba yogwu ya shoko do gbo ga ni oma, awasa mani ba yi leke ba gye kamo oza mani yoza ma ni ya gbodagye, oza ni mani ya gbo dagye ni oma, awasa mani na ba bagye ba sa day eke, mani ya kada yeke mo ana joza ni gbodagye ene ni, koza ni gbodagyene ya kadaa mo ikemani, oya gege ya gbodagye ikemani, owikiyi kpikyiyo gishayi ni ya wa ohobo ni, oki ya ghbodagye mamani yadawa gohoba oyishi nye owoni nyolo yigye ni gboko kojije ya yalo, imiyinyo otu yasha koni ya gowu ni ya moza ni yowu ni, ki ya otiu ya sha koni nya yigye kwokwa nyolo yigyede, ishi shishi ni na kwi- kwigye kojilo ko kelahi, na kwigye kojilo ko kelahi, na kwigye na fasuse sosa na wino wi gye biyo o awo weigye ko kpahgye ka kalago wo ga ni, igyolo ya fowigyeni oya yotahi ya sha, ya sha, ya mo o ashoza ni asuse ka mani ona, oza ni ya suse kaba yani ona, onya yatela kase ni wo wi, ya wigye ya ga doka kase niwowi ni ona, awoza mani ashoza ni ya se ba yimu agwa mi ikweyi sose, ba gwami ikweyi kotata, yu yagye kamo <hesitation> otuhi yasha.